أول حاجة نشدو الخبز اللي باش نعملو بيه الساندويتش نتاعنا، <hesitation> نقصوه ولا معنتها نحلوه ونحييو منو الفراك، بعديكا أول حاجة نرموه و عليه الهريسة، وشوية سلاطة مشوية كيما تحب، بعديكا نزيدو المكونات الأساسية متاعنا اللي هي مثلًا الحم وألا دجاج وألا سكالوب ومن فوقه نزيدو شوية بطاطا وشوية مايونيز وكو.